Donku i ye miŋ fo tew miŋ keta kini keeňaa la leegumoolu ti. Aŋ a keta ňaa woo ňaa niŋ a ye tili saba ke doroŋ, tili naani doroŋ siritu ňiŋ kandi waatoo kono, a be tiňaa la donku tili saba ate tanbi baake ke noo la wo la. I be a fenke la i be a je la a komaaseeta ka tiňaa. turuwaa suuri;